el cha'nem rii' li qadesayuno katij saqarek com tritiempo k'uum cha'neem wa k'uum richi'iil isq'antz'on tza'm k'uum mal ela' qatib'iliil la' ve xa' juyak che jun junaab' ni k'o taj nejeel q'iij li k'uum la' pini't nera' kariyij li k'uum la' pi taq enero, febrero, k'o taj li k'uum la' no que el k'uum la xu' kirya' lo qa Dios chaqan cuando kiqaj li jab'aal y tek'ara' kartij qakinaq' qatij q'aq kinaq' kela' xaqara' qatikan k'o re re iliiw kinaq' k'o re riij chinooj k'o saq kinaq', k'o paqkinaq' ixtipakal, k'o q'nloj etaqla' qatikan y kitiktijek la' qasak'ajiik, qaxulon qach'aya, kab'an rib'aniik y ela' qatij che qagasto, <noise>